انفضل قضاء ليلة واحدة على خيمة في جبل ولا ليلة واحدة في قلعة عتيقة؟ الاتنين مرعبين بالنسبة لي ، لكن لو اضطريت ان انا نهتار فممكن نختار الاا القلعة العتيقة. <hesitation> القلعة العتيقة لانو يعني <hesitation> انا باخاف من المرتفعات ومنحبهاش. انما القلعة العتيقة كمكان اثر يعناي ممكن تكون نوعا ما ممتعة لاني انا باحب ف الاخر الحاجات داي لكن <hesitation> يعني ممكن نقضي الليلة داي ف القلعة افضل بالنسبة لي من الجبل العالاي.